<noise> <hesitation> Biby fôlo: vitsiky; kankagna; kalalao; <hesitation> faraoratra; faraka; akôho; a piso; amboà o; <noise> ouh a <hesitation> akanga; ondry; gisy; haômby; voay; de trondrona.